विगत कुछ दिन से अभी समय ठीक नहीं चलचे। तो हमरा सलाह में ये चाहे कि आखिर आपन। परसाणी के कैसे करतम करल जाएचे पैशा के। तंगी के कारण हमरा विशाखा पत्नम गमाई जायला। पड़ाचे तो हम चाहत रहे कि बता देती कि कैसे जायरे। के रस्ता बाचे और क्या क्या साधन से असानी से वहां। पहुँच चल जाएचे इसी एकरे पर हम रस जरूरी। जरूरी बात पर सलाह करने कातिर आयल चे।